<hesitation> Tegna mampiavaka kolontsaigny Italia akagny ndraiky ai, ami resaka hanigny regny zao ai, zareo za leha <hesitation> malaza be amina resaka pizza a, esspresô a,de <hesitation> pasta koa. De amina resaka <hesitation> zavakanto zô ai, zareo zôo <hesitation> avy takagny zô le nisy renaissance ii regny de ary mbôla Rome koa-kô zegny de <hesitation> fototry eglizy katolika zao ai <hesitation> Rome agny Italia akagny.